Tabang sangep, abin..setuken kerk, kasut kerk, selipar..pokah, inouk.. sekoteng..sangep jau

Pinek lah ireh mongau..ireh kelunan amik, ireh panak amik, ireh mongau ireh menat amik sudah mukun.. amik yah eh yeng pun laset, samak ngan yah podam, yah mamak..memang pinek lah ireh panak amik lah, ireh kelunan amik lah..

ireh tai moruk, ireh tai lak berk, ireh pepauwk..ireh mengase tong awa..ireh tai lak berk..

Yeng akuek mojam eh inuek koluk ireh anag kik akuek dak akuek koluk bok, pun bok ireh mukun sineh sediril kek sineh bareng oluek mojam

Kutun jau yah tong tanak pun tong daleh amik ; payau. Kutun jau yah tong be'ek ; betolu yan neh kemotu.

Yeng pun inouk jakak neh tong daleh. Jian, tagak, maang. Amik peh sukat pitah urip, pitah penguman amik.

Kalau ulouk pogeng muwik ujuk, kalau ulouk pogeng berosi ujuk ulouk..pengejian neh, ulouk sedirik..dalem use ulouk, dalem batung ulouk..yeng pun sogit, sebab dan ulouk yeng muwik, sogit..ujung neh ulouk mamak

pun botek yah jian, botek odok ineh, botek salak ineh, ineh yah jian..ineh yah koluk tan kik, sajak eh jian menat lah, konak ineh.

tosog keik koluk ireh ,koluk keninik kik yan neh ireh barak akouk jiak, tolong tinen tamen, abin ireh mipet akouk avik ireh banding akouk ngan ireh,

Porut yah pogeng tan kik pengawu itouk, porut laker pengolang.

Ate amik sau pun sagak ayuk sapik. Ineh adet- ineh adet amik Ponan, sagak ayuk sapik.

Masem masem le'terk lah, pinek le'terk yah koluk kik, yah tong daleh kik, yah tong bengosak kik, sagak lah, menyapik lah, pesinui lah, ineh le'terk yah koluk tan kik tong daleh amik ponan.

Amik pun jah use yah tarik pukuk amik manouk bank online itouk. Yah kuk amik mojam ayuk eh. Yeng amik sebarang ayuk. Mojam.

Yeng pun lagu boken lagu ivan paling koluek keninek amik, amik koluek dauk neh koluek bateng neh lagu ivan

Kutun konak konak deg. Konak ineh yah jau.

penguman koluk kinan kik ineh, ayuk sos, ayuk kicap..ayuk kari..ayuk usen biseng..ayuk gula, ayuk kanen, ayuk benyuk abin dek..

Le'terk ireh anag tong daleh amik, pekalai sagak, jah..pekalai pani..

Dalem konep kik, yeng pun lakau solai boken, solai lah, dan atah sau..solai, keh..solai tai pitah urip, tai pitah buerk, tai pitah menguman, tai pitah mabui, ineh lakau solai yah jian koluk kik..

Tuvu pongah nalek. Pineh tuvu. Tuvu tong tanak, <noise> tuvu tong tuan, neh tuvu nalek ngan kelunan...amik.

gaban...jin...pon ineh jian..tv peh jian, semua neh koluk bi bin neh akouk ayuk eh, keh..yeng eh kojah..

Pinek...nan penguman eh manouk ulouk moram..konak pakewk, sukat ulouk moram nanouk neh..konak..tangoh, sukat ulouk moram nanouk neh..keh.

kalau itouk tosog yah jian, amai usit. Tosog lah tosog lan ngan rah. Tosog barak ngan rah barak lan yah mah yah ateg lan neh..yah mah yah pong, yah mah yah- amai barak yah usit amai barak yah salak. Ineh tosog yah dalem koluk kik, dan kik barak ngan rah dan kik tosog ngan rah.

Dan amik pun rigit sajak nouk amik lage Dan amik kenak touk amik juk pun dageng dan amik yeng pun rigit keh, dan yeng pun rigit sat pedam

Pun, semuah neh ireh tonak..

Porut bue', porut paken, porut <sniffs> alim, porut, porut pangin, porut bue' tan kek.

Ude neh jian neh madam tanak jian neh bagik oluek bagik amik sajak eh sukat ayuk oleuk tai melakau sukat oleuk tai semah-semah kalau langit tagak ineh pegejian neh tong daleh amik

amik sajak dan masa ireh kelunan amik badeng, konyah, kayan keh, ivan, juk petonak piak amik, koluk amik petonak piak amik ngan ireh abin ireh koluk ngan amik

Dai itouk pinek, avik kure use. Ribu pongah yah jakak langit. Dekuk neh ngaran jakak langit itouk dan neh piak amik lah, yah pongah matai. Ineh yah jakak langit.

pinek nan neh, pun orang putih, pun kinak, pun ivan, pun melayu

bareng pun daven boken, daven ayuk..yah sangep, yah tabang, yah sevolun, tiah..ineh ayuk amik..tabit ineh ayuk amik..

Kelunan yah tong tv nipet kik, yeng pun kelunan yah nipet kik kecuali ireh tong pon tue eh nipet kik dai itouk ineh lah.

Ineh, akeuk yeng mojam seritak. Dekuk kik yeng.

Pun memang pinek ireh yanh koluk konak piak pegosak boken piak emah-emah peh kunah dalem pegosak amik ponan sajak koluk amik tonak piak pegosak boken dan amik petobang dan pojah ngan rah jial ayuk amik pani ngan rah dukuk pinek yeng mojam piak amik sukun amik mojam piak ireh ayuk pani ngan rah.

Pinek ireh tong ume amik sineh. Ireh yah mojam petonu kelunan. Pun peh ireh lekoton, ireh lobuk peh tai ngan amik kalau ireh lawu, kalau ireh sukat matet tai min amik.

Ireh menyuk mipei amik ireh ayuk sunga ireh ayuk neh jiak keh ayuk neh jadi dageng avik neh jadi lamin katin keh ayuk dageng bareng-bareng

Bosau ayuk pon, yeng mojam ayuk. Tajak amik Ponan, Ponan Dayah, yeng amik mojam ayuk pon.

Pinek ireh yah koluk tan tong tv. Konak ireh- konak seritak ireh. Konak ireh India, konak ireh oraputih, konak ireh kinak manouk leterk ireh, manouk seritak ireh. Ineh eh koluk tan.

Amik miepe ireh amik pebarak amik, amik pebarak ayuk amik jiak miepi ireh keluan amik yah susah ke yah juk'it ke yah poseng keh ineuk semua

Lete'erk yah koluk kik, dalem lete'erk ireh sagak, ireh pojah, ireh pekalak.

Amik tai melakau tai menyalau tai pitah urip, pitah penguman, pitah <coughs> ayuk kinan. Keh amik tai melakau.

Yah itouk, yeng pun akouk mutouk ngan sik sik tong joh amak itouk. Piak itouk, akouk yeng mojam jawab yah itouk. Pun mutouk lak amak, mutouk lak inouk. Konak tog itouk lah. itouk akouk yeng mojam lah. akouk yeng peronah mutouk inouk inouk.

Amai lalek bosau, kah kelunan amik tong juk ineh, keroja la...fokus tong keroja, amai lalek menawai ireh kelunan kah lak daleh itouk

Arep kik au ituek dah pun anak kik pun sekulah sukat sekulah tomoh amik manuek sekulah nah ineh pah avik au ineh arep kik

Pinek ireh lakin ireh yah jau tong daleh amik konak aban itik konak bapau ireh ineh lakin ireh yah sukat nat amik

Pukuk ulouk pun kelunan ayuk ulouk kenal jin sau, yah pukuk ulouk sukat tai tong daleh ireh. Konak tog Belagah itouk, Bintulu

Ngejian konep nah, monak konep monak piken ngan nah, monak tebare ngan nah. Kalau nah bosau, akouk buak yah bosau. Amai lah bosau, amai keh keh. Jian, keh piak kik. Supaya nah sukat mukuk, sukat um yeng bosau la. Keh.

Yeng pun amik manouk adui ineh sau- ah, dai itouk. Sau amik petukan barang, ayuk ajat, ayuk borat ; ineh ayuk amik bayan ineh.

Yah juk dageng amik jian tong inak amik yan neh kerupok, inouk..kueh, kola, ujau, ujau dek, sardin, avik eh..sigam, mi..

Akouk koluk ireh anag kik jian dalem keroja, dalem adui rah. Akouk koluk ireh anag kik mojam sekulah, sebab ineh monak um sonang monak pengejian dalem urip rah awu awu itouk. Keh. Dekuk akouk sebagai tamen, yeng pun ngan rah. Ineh dekuk kik koluk ireh jian.

Yeng pun konak tateg nonak peritah tong daleh. Sajak kek ireh monak amik sig sig, yeng monak jau. Keh nonak peritah ngan amik.

Akouk koluk dan kek manouk arog. Akouk sonang yeng pun kinah kik ngan sik sik lan dan kik mojam manouk arog. Ineh jah pengejian ayuk kik koluk petonak, mauk ireh manouk arog.

Urouk beladak, urouk sobey ; tuvu yah pogeng tan kek menyiget saput. Yan neh abin siget langit yan neh beladak ineh lah. Ineh tue tan kek saput.

Eh yeng sukat ibut ibut, kuk neh inak nah juk jin katin. Yah peh mager sin neh, ayuk neh petuseh ibut kitei, kitouk. Manouk- manouk mager.

pun...pinek ramey, pinek adui, le'terk, konak ireh manouk adet bungan, sineh amik tai..konak ireh manouk adet krismas, sineh amik tai, petipun, amik pojah

dan neh pakey amik dan neh ayuk amik, dan neh jiak, bik sukat eh mipe, bik sukat eh ayuk amik berajak ayuk amik min ayuk amik matet anag sekulah

Koluk amik dan amik melakau juk, dan amik juk jin kelunan amik ; amik melakau, amik menat menat inouk yah tan amik. Ineh ayuk amik menyalau ukuk amik.

Yah itouk akouk yeng mojam. Jah kojam kik, kenyuai tue kojam kik dalem langit bawai itei. Yeng peh akouk mojam um ineh ngaran nah ineh, ineh ngaran nah ineh. Itouk ngaran nah itouk, itouk ngaran nah itouk. Ineh ngaran kenyuai kojam kik, jah kenyuai lah yah kojam kik ngaran.

Bagik yah kaan, dan neh larag dan neh kuman bu'erk, moret moram yah ineh. Bagik neh laker, yah konak segolah, daon puk ; moram yah ineh.

Dan amik pinek, bik sukup..ngan amik, ayuk amik alek penguman, ayuk amik alek kinan amik...amik panag dan amik pinek, bik yeng eh sukup, bik yeng eh jau

Adui yah nanouk kik jin pongah itouk, konak menyayat. Ineh adui yah pongah nanouk kik. Akouk pekalai, avik akouk mojam avik akouk ngeroti manouk eh. Menyanyat, konak manouk ayuk neh jadi.

Akouk meriyet tinen tamen kik jiak ngan kik abin neh ireh padik kik yah juk jin akouk. Yah kelunan yah <noise> sitei.

du'kuk ulouk jian, du'kuk menyonang tinen tamen, du'kuk ulouk jiak ngan anag, du'kuk ulouk urip ireh jiak,..urip mareng, urip pengawu..dan merisat urip kik sau, dan kik umon, pongah akouk jau, akouk mukun itouk, akouk juk koluk akouk murip jian, murip sonang..pun rigit, pun etey, pun itouk

Kelunan yah lagu koluk tan kik yan neh ireh ponan metalun itei. Pun neh ngaran ne akeuk yeng ingat tuek neh.

Kirak-kirak lah akuek yeng mojam akuek yeng tipan nat tv

Jiak, yeng konak tateg. Malai ayuk konak amik tong ume', tong lamin konak ineh tateg ayuk sekulah ineh.

Dan neh akeuk, konak basa inggeris ineh sajak man, sajak man, sajak yeng eh kojam kik maneuk, kuk akeuk yeng mojam basak inggeris. Sajak yeng eh kojam kik maneuk.

Ngan pun tulan ineh pun eh ayuk bilun, avik neh ayuk arog eh tuai mapun amik. Apalagi eh dan neh ayuk kerita, lobih jian eh tong amik.

Dalem urip kik iteuk, yah petuboh rodu bad tong ayuk amik, tinen kik iteuk sedirik kek.

Akouk meriyet dan kek sukat padui, dan kek sukat ayuk kek padui. Monak anag, monak rodu, monak tinen, monak tamen. Ineh keriyet.

Akouk kurang lah dalem nah itouk..sebab akouk..nak pun peh sekulah kik sau, yeng lobik..nak inouk inouk peh masem tosog, seritak, jiak dalem etey itouk, akouk yeng mojam..sebab akouk sau yeng sekulah..yeng akouk mojam.

pun ireh mongau eh, ireh mojam ngerusu, ireh mojam mut kelunan yah sakit, yah podam, yah mamak kerk..

Amik bayan ineh, amik kateuk, amik monak tuvuk kelunan yah tai rauk, tuvuk kelunan yah sukat ayuk amik monak, tuvuk ineh amik monak ayuk amik bayan.

Tong lamin tong ayuk inak selongen ayuk amik panak popeng yeng amik panoek pojah

Yeng akouk mojam eh dalem pengojam ireh anag sekulah...du'kuk akouk, yeng akouk sekulah..

Sebab tosog konak akouk tai tong wayang..barang itouk ,akouk yeng mojam..sebab kik yeng peronah tai tong wayang..akouk menat wayang, pun..yah peronah tai tong wayang, yeng pun..yeng akouk mojam tosog eh..

Seritak pinek lah. Seritak Ultramen, seritak Power Rangers, Seritak Naruto, seritak pinek nan seritak neh.

Pengejian neh, dalem areng neh, pongah alek eh, sajak jian..pengesat neh dan neh konak pon, dan neh bilak..dan neh tasak..ulouk yeng sukat poterk eh, kerna ineh ayuk rigit..

Barang koluk kik ineh yan neh ijin mopuk, muto, tabang sangep yah pun ayuk manouk eh wangi.

nyok uviek, nan nalek, yah malai nalek, malai kinan, uvut nalek malai kinan.

Akouk nebare, barak jian ngan nah. Amai menawai, amai mujen lak lamin. Manouk neh kok adui kok, keroja kok.